A siré gnani siré gnani, na nkhara ké a siré gnani surtout angana kigné université ndimaηa a niveau nga kigné dononba a nan patanta a na dioki do kharaηé nbatéηa, universitéηa a rayi kilé guébé guébé wougnina nkané. har ganagni khalsi ganta makha fanka lay gnana ana boursou nthigidanda ti étudiant nguenaηa donc aray an démana an kharaηu ku sirin nthiri alayi métier nkha kharaηa a noxoηa, a layi tuwaakhu npo guebe guebe nkita a ga taηana a wuyi ké muma a ragga nsirondini.